اه عدد الكتب اللي اقرأها كل عام <hesitation> يختلف بس بشكل عام اقدر اقرأ من عشرة لثلاثين كتاب. اما بالنسبة لعدد الكتب اللي اعتقد اني قرأت خلال حياتي تقريبا يصل بين من <hesitation> مائة وخمسين لمائتين وخمسين كتاب.